صحابي وكان يوصفوني لوحدخرين يقولهم بلي جاي سيريو بزاف, ما يضحكش بزاف, كوراكت, انسان تاع كلمة, مايكدبش, بار كونتر ماشي طخو كول ولا, جاي جابد راسي شوية, مي لو جونغ لي وكان تعيطله تلقاه, سورتو كالكان دو بيان جونغ جونوسوي با ان ميشون ماغاديش يقولولك بلي انايا ماشي مليح